வெள்ளை முட்டை. பொதுவாக வெள்ளை லெக்ஹார்ன் போன்ற வெள்ளை இறகுகள் கொண்ட கோழிகளால் இடப்படுகிறது. பழுப்பு நிற முட்டை. ரோட் தீவு ரெட்ஸ் மற்றும் பிளைமவுத் ராக்ஸ் போன்ற சிவப்பு-பழுப்பு நிற இறகுகளைக் கொண்ட கோழிகளால் இடப்பட்டது. முக்கிய குறிப்பு. முட்டையின் நிறம் முட்டையின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு அல்லது சுவையை பாதிக்காது. முட்டை அளவுகள். ஜம்போ மிகப்பெரிய அளவு. கூடுதல் பெரியது: ஜம்போவை விட சற்று சிறியது. பெரிய மிகவும் பொதுவான அளவு. நடுத்தர பெரியதை விட சிறியது. சிறியது மிகச்சிறிய அளவு. பீவீ மிகச் சிறிய முட்டைகள், பொதுவாக இளம் கோழியிலிருந்து.